Haa tooňaaloŋ kay bare <hesitation> futoo assaa betiyaanuŋ haa ye bi bi bii woo la kayroo be allah la bulu bare na saabuňimmaa mbe ate bee ňoŋ borla na ayaa betiyaa foo nkee mbe duŋna daami fo abetiyaata wala aman betiyaa taatu ko niŋ allah yee maakoy bii saayaal bee na atela ňinu fanaŋ mi miŋ mussool kono lemu keel baa nanbu haa norumalëman ika taa jiibeela foo mussoo ňiŋ foo moo kendoo loŋ foo moo kendoo teŋ nante abetiyata na na na siloo ye woo diile ko mool be duŋna kuool minte issaa biitaa yaa jiibee fo ila sabuňimmaa bijee fo ila sabuňimmaa tijee allah laka joo le saabuňimmaa ti bare mundoo anaata a amundoo koto aye doo leta yitandi a koo ňiye alyee taa ňin ne al yee taa ňiŋdii ňiŋ ňiŋdii nanan kassubooto man kee a kototi haa